Do të preferoja të shkoja në palestër sepse ofron më shumë pajisje dhe mundësi për të stërvitur në mënyra të ndryshme. Palestre krijon gjithashtu një ambient motivues, ku mund të takoj njerëz të tjerë që stërviten dhe të marrë frymëzim nga progreset e tyre.